<noise> yàppa pour nga mun koo muusal, nga mun ko use for time, loolu <noise> loolu moom muusal bi moom na fekka mu nekk loo xam ne nii dem na ba ŋeer rek muusalal ba ba ndox bi jeex, mu des fa heat bi kese <noise> tàngoor bi, muusalal ba ndox bi jeex mu des tàngoor bi kese nga xam ne ndoxam bi yëpp wàcc na, ndoxi yàpp bi yëpp wàcc na. Boobu moom foo ko def fu nekka te balaa nga koo dëppa nga bàyyi ko ba mu sedda, boobu moom dina mun a yàgga. Waaye soo ko muusalee nag te ndox bi wàccut ba jeex nga def ko palaat nga dëppaat ko tàngoor bi bàyyi génnut, boobu dafa create beneen dafay beneen ndox, ndax cóolóol tàngoor bi mooy ndox su fi nga ko dëppa. Ndox boobu dafa sotteekuwaat si may si yàpp bi. <noise> Su fekkee me- meer yi meer yu mag yooyu ñu muus la sax su fekke ne dañu dañu xam ne su ñu ko muusal nañu ko ba ndox bi jeex na def nañ ko palaas te munuñ koo bàyyi fii nii foog ñu génna, suñ ko dëppee tàngoor boobu dina fa nekka, lu fa dafa dafa dafa dafa <hesitation> crea create (aat) beneen tàngo- beneen beneen ndox si biir diggante boobu noonu foog tàngooru yàpp bi dañu ko dëppa, foog beneen tàngoor rek tàngoor dina fa am, tàngoor boobu nag dafa cause ndox, dafa tax ndox am <noise> Ndox boobu dafa nekk si ron palaat bi, palaat in bi nga dëppee, heat boobu noonu, tàngoor boobu mooy jóg ñëw <hesitation> create beneen ndox si kaw si kaw ñu ko loolu <hesitation> loolu ndox bu <noise> ndox boobu noonu <noise> ndox boobu noonu cóolóol moo koy waral li ñuy wax cóolóol, loolu du ndox ndox nii rek cóolóol la, tàngoor moo waral ndox boobu moo tax ndoxi cóolóol lañu koo wax. <noise> Mag yi su ñu waroon a génna te mu xam ne xam ne daf nañ muusal nañ ko léegi te su ñu ko bàyyee nii leneen dina ko laal dañu koy dëppa. Waaye bu ñëwee ba su ñu ko dippee palaat bi dañu duñ duñ ko dippi rek ñu ñu ñu dëngal ko, dañoo dippi palaat bi ñu ñu ñu <noise> def ko ndànka ba mu génna sumay ñu dëngal ko nii, li fay tuuru rek su fekkee teg nga kaasi ataaya dafaa fees. Ndox boobu noonu ngay gis noonu <noise> li ñoo wax kuli si doomu adama <noise> kuli, ndox boobu feek yaa ngi koy lekk dangaa am kuli, kuli boobu dafa lier, waaye su fekkee ne danga koo génnee nga teg ko <noise> ndox bi muusal ko ba mu pare ba ba mu ba mu ba ndox bi jeex nga teg ko ba mu sedda nga door koo dëppa boobu moom doo fa gis ay tiis. Am na boo xam ne moom moo gën a am boobu maanaa sax si muusal. Yàpp bi nga jël ko <noise> nga weer ko fu may si si né- si waañ bi tàngoori waañ bi mu ngi koo laal, <noise> boobu moom su demee ba wow mun nga koo mun nga koo use one year, mun nga koo use at, yàpp boobu du yàqu. Soo ko génnee rek nga jël ko nga do- do- dog ko nga frite ko nga jël ko nga aj ko si waañ bi si kaw nii heat bi di ko laal ba mu wow foofu, boobu su la neexee nga jël ko fu la neex nga denc ko, sax du ko laal, dara du ko laal, any time boo ñëwee soo duggee ni nga ko fekkeewaat foofu ni nga ko fa defee woon noonu nga koo fekkee foofu, mun nga koo use at, boobu moo nekk denc bi gën, denc bi gën a am maanaa si denc yàpp. Muusal bi sax dafay jël time, ay three days, four days mu commencer yàqu, waaye bi ma la wax nii boobu mooy muusali mag, mag yi noonu lañu doon muusalee, boobu moom su la neexee dinga gis yàpp bi at, saa yu la saa yoo amee time rek, dangaa ñëw nga dog fa, also du ñu ko daan lekka all the time, time to time lañ koy lekka, boobu dañu ko dee denca rek pour une case, <noise> léeg-léegi dañu ko daan def ngir. Mun nañu koo def foofu ñu toog rek gan mu ne salaamaaleykum fekk dara <hesitation> yàpp amul si kër bi, ganaar amul, jën amut. Moo tax ñu daan def yooyu. Gan su waxee salaamaaleykum rek ñu dem ñu jox ko togga boobu yaay yi dañu ko dee mun a denc lu dem si at waaw.